لو بإمكاني انسافر للفضاء هنسافر؟ لاء مش هنسافر للفضاء دا أبدا. السبب لأنه انا باخاف من الفضاءوباخاف من أي حاجة مرتفعة واي حاجة طالعة لفوق. واحيانا حتى باخاف من شكل السما في بعض اللليالي يعني. فانا لو رحت الفضاء بالنسبة لي <hesitation> يعني المغامرة او مش حباها او عمري ما تمنيت ان انا نبقى رائد فضاء او انسافر للفضاء. ولاني مش شايفة فيها اي متعة.